miyiɗi be'i saboda <noise> nɓeewa durki muuɗum wala matsala sosai, hanga ngan ma bo, na nga to nyoto nga hawata, nga ngatata Ngonga woodi wonnore anma mi yidi nbawa saboda nɓawa naa- duda tonyanki moddo iri ba bavel wari ɓewa ngati dum iri ba kuti kowa hulai kuti to nbewa ko- na- ko wala kulowo nbawa sai bingel pamarel hangel na ko ngde to ngel danyama ngel ummake ngel tawi wodi boi nder wuro too bavel hulatu nbewa. Anma neddo to jo'ini kuti e wurmun to ko kodo fotaka wava nder wurongo ko kodo fataaka wava nder wuro ngon sikkon ti naare wi'ah hoshai goddun nder wuro ngon wuro anma dabba nbewa nbewa durki uun wodi beldum neddo to wodi bavi pamari di ngahi di itta no yidum baafe dingaɗɗi di jo'ini dum hulti nyamdu sedɗa.